<hesitation> Kolontsaina any Zapon ndreka a raha resaka fandrahoana zareo de sushi mbana ramen a io ataonjareo de resaka karaha ataonjareo sport a le judo io de a zareo koa amina resaka technologie zany zareo no tena enjana zareo aby si mamorona raha amina technologie avolenta io.